اول شي بسألها عن علاقته باهله والاشياء اللي يحبها ونوع الكتب اللي يقراها وشغله او المجالات اللي يفضله يشتغل فيها هذي الاشياء كافية اني اتعرف على شخصية اي احد وبالنسبة للشغلات اللي يحبها وبيكرها فهي اكيد جزء من شخصيتها